Sasea ebinatang kiede ku hai lelui hai lelui oe meru mema kuru mentek kita samaluk moesaya <hesitation> pernah nyaku makelang wianuma osia lumangkuy selulu item ohh memang langsung rumentek jadi see dei kide cuma melolo' sea kwa kah kasapa meolo' sea ehh yaa <hesitation> gageli melolo' sesealaluy to ya see yalenas de to see jadi matoan sasa matoan ose luwi ehh kurumentek teah tumingas emoento uto samaorangsea memang nide cuma kageli ka sam malolo sease lelui netu te see bena see binatang kakide ku se lelui tetin lelui sedangkan wiambale dai si idai cicak te si rumentek apa sia kawok woee <hesitation> tumingkas tumade unto unto matingkas salumo see akorentekan ne kawok apapekasasea lalui adoh kiri ukasasea lalui.